واهיא ב מציעיבאש לאכן נזאם, ח’סם יידיר ח’טה בעדה, ינת’זם כל ג’ורה בחדה ו מיח’תאלש ינטף תאר כמלה, מרה ואחד יידיר קאל לבלאיס לי ח’סומ ייתרטבו ו יחיד האדוק אלחואיג’ אלקדאם לי מענדו מא יידירו ביה, יא יתברע ביהם יא ילוחום ו ישרי ל’רופוף ולא <hesitation> ליזאמווג פין יידיר האדוק אלחואיג’ תע’ו.